Tuu olõnõs ka inemisest. Mõni umgi sääne tüüga abieloh niiüteldäq, a mõni inemine, noh, mõist nigu umma perreello kah elläq ja. Esiqhindäst tuu muidoki um tähtsä. No kuis? Noh, piät mõistma. Egaq tuu kerge ei olõq.